Au geku bubu ia revren paster ne gena veavu na kilara au geku ai au upuku <noise> fiftin ta eitin hies ago e kwarea ole na gena veavu ina kilara au kutouku ai a aorana namara aora ole rakavara apiaorao kwalana au geku maguli omi eh kuneagia aura akurai na wan wa au geku bubu, <noise> geku bubu man ia revrenpasta na e kwarea ole gera veavu ina kilara wa, maguli aonai vavine aurapakurai ne eva kavaku wai kwalana <noise> ewaguna magulina aonai gama giara aonai wa vavine war ia gera ririwa auvagi auvagi aura pakurai au upuku au eva alu ali ku wai gena venakau numara aorai ne eaoinaku wai, <noise> kilaka e kilagia wai kilana kauna eh raka aunilimalima o gia kune ana ia gera kolema pono <noise> gia aiga aiga ana aniani pono aokou kunekune ria e makina agena vuligi rinara e gimana vuligi rinara pono ao rageria, kwalana ia pene waikule wai ia gena numai or ia gena kapuai oi pene <noise> ve kilagikilagimu, e kwarana taimu la makina pono aloau namanama e makina pono vaioa namanama. Va lualuana wa vearawa kavanai e inaina wa manuole ia vearawa repana Na vavine manuole vearawa gena gena tiare manuole na vavine pene kala venia, raka pene ulamagi iwavagia magulira maparara goi gemuai vavine neiwaowai kwalana au vavine aurai au upuku <noise> na wa veavu ina kilara wa veaina au geku ai e aorao wai manuole pono <noise> inagulu venia or ona ulamagia oi pene ulamagi iwavagimu maguli rakau ragaka, ono gia au namanama, pono kilagi munemunea, pono va rakava eh makina kopina pono vama aunilimalima wailarai <noise> va lualuana wa vanuga aonai raka kalavo kalavo eh raka ugamagi rekea ge walana eh geve kalavo kalavo agina aorai evitaim oi pono <noise> kwara ora mapararai, ge keavana ovaona ge keagiana raka inagulu rakau pievekala aura kapurai or taimurai pono kwara kwalana oi ge ririwamuna aura ne wa ovaona e makera wara wa au puku manualena gera veavu ina wa au geku ai na auna mama mai leit mam gene e veavu ira rekea au gekuai e vagevo rao aura wa au ariku kimukimura raka pana maguli veni wa ria au kamu vanuga aonai a aluna aurai au ariku keira maparara foa mulikuna ge veamaio aura. Auna pana maguli veni waria kolema rai na au amaku gena veavu ina kilana kamuna au e veniku ole auna wa paiana paru pere pana paru aonai au geku paru arona paneva rigoa kwalana au kava aurai na ne, pene o paruna gera nauku gemu paru arona pana rigoa kwalana oi pene gemu paru arona pono varigoa aonai numa aona maparana gera kalavo <noise> kalavo gera maguli pono <noise> va rakava wa ari aniani paru aonai pono kalaria makina mamira paie nama, gemu ririwa inagulura keira kamura melo kavavenira aorai pene oi aomu ma paruna aonai pono kalavo kalavo aonai melo makina pono kalaveni namanama ria pie agi, pene lepei ira giagiara maki paie kwalimu kamu iwavagina au eveniku ole auna wa pai ana paru geku maguliai, pere para paru aonai arona makina para rigoa ne au magulia maguli mai na aonai veavu ina kalara rekea aurai ariku aura walawalaku aura pene a laka piaina geku famili alukoura aorai a laka oana aonai wa veavu ina rekea auna akilagi vanagi rana kwalana au inakuna or aikina au upukuna <noise> e amaku e inakuna au palagu aonai geva maguliragekuo geva ripa kuo. Ne au geku laka piai or geku laka oa famili geria famili au a laka oana aunai au ave avuinana ave kwrina kwalana wa maguli rekea veavu ina aorana ne peporo ge walana ne au upuku <noise> e au inakuna amakuna ge avu ina ra ge avuina kuo kilara aura aorana au e ilava ava kavarana ne taim rekera a waikulena aonai wa au ariku aurai e geku famili aonai wa wa veavu inara kilara or kilagirana inagulura e kalavo kalavo ra maki a gia iligarana ne au wanai geku a ugamagi waikule aunai wa au inaku amaku eh au upuku <noise> wa ila wa, wa veavu ina wa kipo ai au kilagi kawaria nama pakurai ne ge kilagi rao.